<hesitation> لو حد خيرني بين مكالمة صوتية أو رسالة نصية أكيد يعني كنت حنختار رسالة نصية، <hesitation> أنا بطبيعتي يعني خجولة شوية أو نتحاشى <hesitation> ال- <hesitation> المكالمة الصوتية بتخليش يعني حتى نرتب أفكاري ونقولها، على عكس الرسالة النصية يعني ممكن نكتب أفضل.